الحيوانات الاحبها هو اكثر شي الغزال والزرافة الغزال لان يكون خفيف هيج خاصة يعني من يكمز حلو ولان عيونه كبار هم احبها ولان هم مرتبط باسمي واحب الزرافة الزرافة هم احبها ما ادري هيج احسها حيل كيوت